Pues nicu, nicu to pa nicu to, totlal Tetel Tetelcingo amo itztic amo tutunqueh porque ino iiiiiclima iiilucor de Caltecateh amo ni itztin ni amo tutunqui, sino que para miac tlacantzitzi miac souatzitzinteh quicual itah porque amo niitztic niamo nitutunqui sino que yecah cuali pariejo